Toh da farko boh nogam ni bari purom nyin pak ni aduam kin logoh kin bom koman who munam a luta a mkaranta kun logoh kin lissi ban lissi mi nda kin bagri muri gu nongoh, kin wari dom ko beh mun gaban pi am yankam kin wariya dom saboda inyar kadin pak dob ba pinang ami dobam ba fai lokaci mun nken nong nongoh dom in kenna a bini who lam inkenna a bini who ba mini kin kenni bi ziyara, in yeteh doben nana mini ba tereh da boh nkyam boh nkya a bini who nyimbam ko kuma who kam, ko tiram ko ye bayam inyaka ba kyaban daban daban inyefeh dob nana mini ba tareh da kin kya a bini bambwum ba so mblongsam bi tamba mu iyaba ngaban iko iyaba kulli who minan duk lokaaci mun logahn kuma iyaka keni minam in kara a ku kogoh in bira who iko mudona amma daga bin yamba muya ba tol minam ni keni minam duk gumi nkyam pakam ni isa fwani minan a lah inya nabi mbongsam mu iyaba ning minan iyete ba ning min am ba ning minam a nzum ba iyaba tigh bugu a mmuram kaman yanda mun nani, inyete logh nana nib a kin pah porih bah Pakam ko. unam boh a lutagah kin pak biya ko man mu boh ayuwa yare kumna gilli kin kyan togh punam kin lissi migi ki dusso kun wari migi kin lissi migi ki dom gumi yani waseh kun kumo kun hadi a ba mogoh saboda ki migiti di dobh barkete ba inya mbongsibi yamba a mi lokaci mini ba mu iyaba ng anibam mbongsam bah nyimbami who tiram, who ngyam,, woh kagam dom mbongsam bum who gimi nah. u npakni ki tarbiya mun logni ku yanzu suya ba beh boh su gab a buguwum bah boh sa wayi bah so ni the albarkacin yawun mun logni kun koyibisum shiyasa har lele inya ba pak man who koyi mu mmpakbisum yamba mbongsam boh, mu mpakbisum yamba mbongsambo, boh yamba sobh bugu a muru wun, boh yamba tigh bug a muro duk gumu nya bob nib oh yamba ngabuwun duk nzere mu toshe a binuwun yamba ki budu biwun duk ba bilna mu ya tigh bugh muriwun tebb ka gab kpawun yamba ka budi nzere kuma inyeba mbongsibi yamba ko min na iyaba nganibam munda mun tongni mi lidua who tigh bug a muram boh a luta. Wa lidua who tigh bugo a muru who ngyam, who nyimbam, who tiram, who bayam dom mbongsam boh who koyiwa mu nya pagnoobam hark un kumo musin ma ndobam bamma un logho kun wari mi gyam kaman yanda mun aani inyar pinang ba tsabte manangg, boh in igam mi gyam wo pinancy ya wolloh minoh, toh maba boh kareh yamba nonoh tigh bugu a muram kuma sar minan kur logh ngabam duk gumu in bo moh a mimi rayuwa sabodo kun waoh kin yakkum who nyimbam, kin yakkuni who ngyam who tiram who bayam who kagam mbongsam boh who mini mu nyaba nganibam duk boh in logahm kaman yanda mun n ani boh meyam a nzer boh mpillam time yakam mu nkumo kin logh tulo mida kin kum ku muram kin ya ganam dom poroh bamun mpagni mbongsambi yamba mu yaba ngaban mudoni borah gimi nanibi sai k bongsoh who tiram, who kagam dom mbongsam buwun who nyimbam duk gumu yamba y aba nghabam yamba tigh big a muram bari ki yima ku wun ma dom bamu mbudawun ku niwun kun tong yamba ki yamba nghabuwuu ko man mu yin logh kun pagh tareh who yi yikoyi ba tareh da iko ba ɓibra bah mbongsam bi yamba who bira gumu meniboh yamba ayar ba terminam aye ba tigh bug o a muram ayeba tik koman boh togham, ah yak aba ngbabam Kaman yanda mun nani tun tarkon yamba mbongsam boh mbongsam who lokaci minam wu yughli minam minam ni gi mogho ba amma har ku ɓome minam kin yu saboda kin amsi gib a nana mu ya lini duah a kkene kullung, zumza ri yanzu fa bwakiro ka kya ban boh terehwun misali ba ngibi a muri nzere y ana ma ko yen goal kune yoh kurna boh a logoh boh a balkuno kuno bani bamu bohyawo nyim boh yirin kumna kun ɓanga ba tareh da in ɓalawun kun nazari ku vaburum ya wogoh ni gumu yin bala yana ba <hesitation> ma ba who ngtam wohh nyimbam koyi kun kullung who muni wun manang din ning who muniwun ka doboh kullum sai balkun nzara bah, kun nazara mini ya yagh kunnisum ba mbgam gumi ya yakkunisum a rayuwa shine ni kun kullung boh a koyi who wuno kun kullung ba kam yara pak len? Inya mi ɓamburum inyar kin ɓal tebh munana ko ye yar ki wogh ba amma daga boh a ɓalkun ɓamun na ina ma a na wuni man doreh? Ni kun nazara maaba, who munisum, who ngyam, who munisum di si ning who munisum ba yanzu kun kullung yci mi bashangme gi mu ya yaghnisum a zumza mini kun kullung ya mi bashangmi gi mu ya lini duah a mi zumza mini kun kullung ni bashagme gi doboh ku si dobh koro su noni bali bamun kuni nazera ba kun nazara ya yak kuniya ba boh tare ko kun kulung miniba A lgh a mimi mon? A logh a mi kur kallung boh a logho ya kya ban ya balli kun kullung, boh a logho ya pagh mane mini bamu ayar ka na gumi ya ken kene a wuir mogho ma bay a balli kun kullung boh a ballo kun nazara yiri woghna yoh so ma bas u koyi kum kullung kun kullung yanisum doboh kusi nono doboh no su bakun nazara nazara ya ma ba disu balk un kullung sub al kun kullung who munisum balk un kullung bongsibi yamba mu ya logsi sum iyaba kiyayi minam iyaba ngabam koman boh logoh kin kyaban kaman yanda mun nani kun plli lafiya ba tareh da ku gi mogoh kumeh minam ɓa iyaba kyar minam yamba mbongsam boh, kun kullung mbong sam boh mbongsam boh mu billi minam a mi kullung mbongsam bi bira gami nnanibi sai bongsoh bamu wawu kun kkullung ba dukusum woh nyimba, who ngyam, who tiram, who nyimbam bohn koyi kun kullung boh logh balk un ullung bat oh zamza kimeh wun kun kullung yami bashagme gi mu ya karini yoh bwa a logho ka balk un kullung kun kullung manang di si ning kun kullung ki bob yaieu giyyu muru ba boh a yoh muru who kun kullung ba haskiya rayiwa ya mimi wani gi bibne gi har boh a logoh ka balk un kullung ba kun kullung ya yagh kunisum su bongsasim bbi yamba ki amba noni koyi bisum kun kullung nono bal gimi su bali a mimi bamburum asirance ba tare ke woghesum siya balgi kaza. Ku woksum ba nazara mini kaman yawuni kune ko yen amma kun kullung shine sirance ya wogh wun ba, boh a logho ya ball iyi mu nana ayargi nana yeh munam logoh ka yunibam gi nana mini i logna kike toloh yuni boh pagh nane nini yiri pakna amma boh na nazara nazare ina ya yak kuno bah, koyi kun kullung bi who muno koyi kun kullung who mumsuum yamba su bongsasum boh who kun kullung mwa nabisum kabihu daban daban koyen ya ɓal kun kullung yamba mbongsam boh birah gumi nnabo said ai bonsoh bayimbam kun kullung mun koyibam har lela kin logoh inyaba balk un kullung ni iyawa yan ba, ni karfam ba, ni shamban ba, niyo mu ayaba nganibam yamba mbongsam boh liduah who ɓi tareh who minan liduah who tigh bugo a muram, liduah who koyi kun kullung who munisum ba mu loghna a nzum bwa a logha yama ka koyi kam kullung yamba da ganni wo sum ba, tik bugh a munsum ku su koyi kun kullung kun kullung nib a shangme gi kun kullung ni gimi ya yagh kuni sum kun kulung ba logho ka bal kulung ba. Zumza ri kimeh yo kaman yanda mun nani tun zunza mini fa sai tareh wah yo boh ayo balk un kullung ba na logoh balgi ni yen ya wogh y oba tare da who kun kullung ba, boh a wawo baleh nana mini yara tebeh te ka ka gani ko man ayaba nabiya musamman who muno kenan fa yanda mun nani, kun kullun ni bashangme gi yamba tigh bugo a murisum ku su wawu koyi kun kullung manana, who munisum ki yi kun kullung din yereh kun doboh ba tareh da nwaun balk un kullung ba kuma sum who ngewun who tiriwun, who kaguwun, who nyimboh who adawan wil yawun dom kun kullung da yereh ka doboh ba tareh da a wao balk u kullung ba kun kullung nib a shangme gi a mini rayuwa sum su doboh kusu bakk kun kullung manang kun kullung bih a ningo kunkukkung yanzu kam ai zunza ri kime yoh kullung kullung manang logoh ka kya ba mina balk un kullung paka nana mini balk un kullung pakgi mu nana ayar ku bamburum wogh yoba, balli kun lulling nay amba logh tigh bugu a muro ni wogh ko man mun nya ba bale niyi yadaii talakiro who yamba mu shaali gumu ayaba bale amma bamudo mu ayaba shar tebe a muri